Nundio cheun nde nuñi ján te jun ndutu té landa te te landa ña ninja xe'e texecheye jun kian xenduu, teña'a ndu dnokoña ña nguanao té te pedriorio té, ngue jun ngachimena yeun yenii ndeniño yejun yeña'a chinanka yeun chindade jovencito ñande denio yuvixna chí ndo meni ujun, meni celular meni xen aje ngatu ujun atumeñi meni kanda niño'o me'e neyendio yenme ngada ndiungue, ngueniun yinda yameni ñikoña ñiñe'e yekaye meñe jun cine ña menu jun ñuñaye meian.